Ñy sakafo maray azotsika safily lafa tsika ro malisa ro ara-pahasalama eo mety aminy ñy fahasalama-tsika :ñy soso, soso o afaky asiatsika traka eo ataotsika samborikaly traka na ataotsika samborikaly tamatesy, asia-tsika potikena na asia-tsika bolihena, afaky asia-tsika ati-kena koa ;manahaky anizay ñy fihinanan-tsika vare, lafa tsika ro baky nihinam-bary iñe, afaky asiatsika voankazo kelikely.